Oddiy salat sousini tayyorlash uchun <hesitation> sizga ikki osh qoshiq zaytun moyi, yarim limon sharbatini aralashtirib tabga ko'ra tuz va murch qo'shasiz. Hammasini yaxshilab aralashtirasiz. Salat ustiga quying bu sodda va mazali sous salatingizga yoqimli ta'm berishi mumkin.